Perroquet ndraiky! izy io ndraiky aminy aminy kabarinay boaka Majunga ty, Peroque antsonay koera zay anaran'ny raha io, izy io ndraikindraiky mapitokiky aminazy io kôfa anaty ala anao mahita raha io mahavita manao feo raha, i zaka maro, ohatra anao ka mitondra Alika reny na ohatra mitondra piso reny anao mandeha anaty ala ao? Alainy tahaka raha io bokeo anao mimpody bakeo tonga de mimpody very koa satria hainy manampody feon'ny raha io, zay ny maha grave any laolo raiky io, kara zany.